Oko ká koowí uleempëna wí undoonaţ cí bañaan yëlat bampunk uncalaŋ. Banjon ndoo bunjá bupukëna uncalaŋ te ngëcalaŋ ngëmënţ kata cí ndank. Ngërasuwar ngëlaset yí bañaan dunkoŋ já bumpukar leegi. Ngërazuwar anáfánir mak, anáfánir. Uncí yank bunjuwaak kënţú urazuwar. Urazuwar abík ací <hesitation> angëlam ngi cí. <hesitation>